Паспорт ҳуҷҷати муҳим аст, ки шахсият ва шаҳрвандии одамро тасдиқ мекунад. Он барои сафар ба кишварҳои дигар ва анҷоми корҳои расмӣ лозим аст. Бе паспорт бисёре аз имкониятҳо, монанди сафар ё гирифтани хизматрасониҳо, маҳдуд мешаванд.